<hesitation> Ny aspiratera ndray koa aloha zao ann, s- regny mitsoky loto maloto am'tsagno regny ohatsy vovoky regny ohatsy hoe potipotiky taratasy. Igny zany mangala tonga de lotognazy fa tsy takatsy ny kofafa alaintsika tagna regny, regny zany tonga de tsisy posiera mipetsaka ao na taraiky lafa tsatsy ny milina aspiratera zay izy.